Ny sakafo tena tsotra sady tena ankafiziko izao de ireny <hesitation> haninkotrana ireny, haninkotrana ohatra hoe: vomanga, saonjo, mangahazo, de ny tena itiavako azy a rehefa 'lay izy afangaro <hesitation> coco na ronono.